nubitaskan ta ja hanggal mota ni la bilidion, aran mia antasha, domia hitasha, mi ioba chehde, me chave hamia hata, me chatanda chehde man nangata se mi ioba. didabrebo muartasare mi taska se milora mi iya hatasha man, fajiraman kenan, domia hitasha man, mi archin no mi iobi se be achamitan minasta mota, domina ste mota, nolmin nangata ja hangali.